<noise> An karazagna plagnety, kintagna, filaharagn'ny kintagna sy vainga selestialy le haiko zao <noise> planete marsa, jupiter ah, mercure ah, <hesitation> kintagna sirius ih, <hesitation> filaharan-kintagna belier ô, sagittaire ah, vierge ah, <hesitation> vainga selestialy meteorite eh, asteroida.